أول حاچة بتبيع تچيب خيط وأبرة، ولازم يكون تختار الخيط في لون آآ ال-الحوايچ لي أنت باش تخيطي عليهم مثلا سوريا نتاعك زرقة لازم تكون الخيط نتاعك آآ في لون السورية أزرق، وتجيب معناتها آآ قفلة مناسبة للون ال-ال-السورية وبعديكا تبدأ تخيط بشوية بشوية حتى لين تشد بلاصتها.